स्बैदर है मज हेक बसिचल्लि बिसेर् मखलम जै जलि बनेइन बिसेर् जलि कु मने बनेइन जिहि। जलि कु बिसेर् बनेइ कौश्नि अहर् जहन्द है बिसेर् तम्प हेइ। भ बिसे हप्सो मक्रौ, मब मबिजिअन् ब थै नल को क्रोस्पेर्। भिसेर् को है हुम् थने थक हेइ। हैसे बिसेर् बिको वेब् को बह हेइ। मखलम जेब्ल एम्पु पर थबेइन थन्गन, बिसेर् बे मबे अहर् वेब् बह हेइ थप् थै हेइ। एक्दोम् स्तिक्कि जतर अथ अथ। भिको थप् थै हेइ बिसे। हौ, बने थम्पि फम्पि पर हेइ, जेब्ल थबेइन थन्गन, बने स्थप्न थै हेइ अद् बिसेर्। अम्ब्र कोन्छे थप् थप थै, थप् थप्न बे मक्रौ अपि ननि है ज अपि हेइ बिसेर् को है। अम्ब्र है जेहेर् बिस्, फुर् नन्ग बिस्नौ हेइ। ओदोत्सिन् थिन हेइ नि अर। मक्रौनि बे जल हेइ अबो, पेलेपेलेक् धुरुम्नि थै हेइ। सेर्बन इसि बिस, सेर्बन इसि गिज्दुर्। इदुम् पेलेपेलेक् अदु। किन्दु बिसेर बिको वेब् अन्ग्सिन्। हुम्दनि जने थक हेइ। भने इन्चेपुर् हुम्दनि जने थक हेइ बह हेइ।